Iaho monko zany zavo iaho da sy raha miteza aomby fa gn' aminay agny da io e tena hasinign'aigny zany e miteza aomby io fa iay zany mipetraka antanandehibe aty da gne tena izy gne piso satria andragnonay ao maro volavo, da io fagnafodiny piso piso raiky laha niteraky izy da lasa roy indreo amigneo na telo, mipez- miteza akoho avao koa iay lefa akaiky fety igny da vonogny izy, la manambola zany miteza vorontsoloza, izay karazany telo zay.